اول شي احاول اندمج مع المجتمع والبس حواس هذيك الفترة ، واحاول استثمر بالشركات اللي اغشع مستقبله الاقتصادي قوي ، واحاول احسن وعي الناس من ناحية البيئة والالكترونيات والانترنت بحيث ما اصطدم مع عقلية الناس وتصيغ بيناتنا مشاكل.